Yë mu'uxë mëdyëbë yë ko'ots widyjpë jue je, yë mëjk ju'uk, yë ku'uk ko'ots- ko'ots yë myas wi'idityë, ko'ots yë ya'ax tyënay, xëm yë myay, ko'o yë ko'ots wi'idityë jue yë axtap kyay tokatyë yë jue este je myach madyëjaty almal du ko'ots widyjpë neyb ko'o t'su'ukë, neyb ko'o judyëkë, madyë dun nya'ebëp.